أكتر مادة كنت بحبها في المدرسة الجغرافية ، لأنو الأستاذة الي كانت بتدرسنا الجغرافية ذاتا كانت لطيفة وكانت محبوبة بالنسبة لينا